Há xana tá ña xako ko tikuii ini ñoo yo'o, te ni xaxan'nri yute ni xa danronri dama, nrari ni xa danronria ta ni xa ke ni xa china nama ta nrari ni xa danroiña yute nixa nroa yute casi nrida nridanri nrio ni xa xanna ni danrona dama, yute chí yo ta ko tikuii ni xa yo'o ta, mini yute ta nrana nrana, adavaxhiki ta kena yúu ta ho kakini damajan ta kena yúu xana kiyó nida na kini nea.